لا افضل لوحدي لان بحس عمتا ان الوحده مش شئ وحش خالص بالعكس دا شئ كويس <hesitation> بيخرج احسن مافي الإنسان من افكار و <hesitation> و مشاعر و حياه فبنسبالي مقعدتش مع شخص <hesitation> عدو ينزف في طاقتي.